المكان اللي زرته <hesitation> الذي زرته كان وفق توقعاتي هو صلالة في عمان في بلدتي. <hesitation> استمتعت بزيارتي لأنها -استمتعت بزيارتي لها <hesitation> لأنها تعتبر جنة طبيعية خصوصاً خلال موسم الخريف. تكون الأجواء معتدلة وجميلة جداً والأمطار تجعل الطبيعة أكثر جمالًا.